मास खातपाक बोरें नुई कारण कोणाचें मास खातपाक मुञें तेंचो जीतो। मारचो पोट आनि दुसऱ्यांग माऱपाचो फुईचो बोरि गोजाल नुई।